<noise> yang kita tau yang kita tau tara mungkin kalo manusia itu tarada penyesalan bikiapa kong kita bilang bagitu karena apa kaya segala sesuatu tu apa yang tong biking itu tong tara bapikir dulu ada yang dong tara bapikir dulu sebelum dong biking jadi pas kaya <noise> dong so biking baru nanti kaya apa yang dong biking itu tu kaya dia tara sesuai bagitu jadi nanti kaya dong rasa manyasal karena yang kita tau itu dong jaga bilang kalo penyesalan itu kong dia datang kamuka apa yang tong mo biking itu akang tong tara jadi biking tapi karena kalo penyesalan tu dia datang dari blakang <noise> jadi apa yang tadi tong mo biking itu tong so tara bapikir kong tong biking itu nanti abis dari blakang baru ada penyesalan disitu baru tong bilang kalo tau bagitu lebae tong jang biking karena manyasal ini dia datang dari blakang bukang dari muka jadi kalo mo biking sesuatu itu tong bapikir dulu disitu yang kita bilang tara mungkin kalo manusia itu tarada rasa penyesalan. <noise>